Pues náre zlua <hesitation> tchay ru na ra záh-záh ra záh ra many, ra velna za rzáh gun gula záh cuch ‘ah, gunzacku th zëtbudy, gula tëga la ga bel cuch gi gicuatzu lo, tchi rninu lo zëty, per queity zëty di, lá gá ni, natural ru na ni, com lagá rza ma ni, einty zëty, ra zëty ni rni nu ra zëty patrona ra ni rënca ra zietne ni’a tchi run runi maldanuunu zëny zlua nare tchi, einty za ra záh ‘ah niga tche logy, tega queity, cun lága rzáh rama ni queity ga’ni queity ga zlua dia runyas ni mal.